ما بفضل أسمع موسيقى لأني بشوف أني هاد الشي ما بصير وإنه حرام، بس بحب إنه أكتب أقرأ كتب مفيدة في وقت فراغي، أحب استفاد بهاد الوقت إن أقرأ واجد كتب توسع أفاقي وتوسع مداركي.